पहिले तो भारत के पड़ोसी मन के नाम जैसे नेपाल हो गइस बांग्लादेश हो गइस भूटान हो गइस श्री लंका हो गइस चीन म्यांमार पाकिस्तान अफगानिस्तान आऊ ऑस्ट्रेलिया हो गइस जापान हो गइस इंग्लैड हो गइस रूस हो गइस अमेरिका हो गइस ब्रिटेन हो गइस।